to kauson go yo mudaranjasi kauso kid manummu a anshenko eni jire to ko kola enini sosai eni ko ki biya ko mabani keshonko a ishenko eni katko to yakamta ko ɗa'afa eninsu dan na ɗa'afa eninsu doshi atit uska don na kolshe zaiko koiko kolshe zaisu to lego a gafa zabbi ki daraja amma anbukraji bo zabbi bu leko eni 'yani akwana go eni zabbi ai zaibu ki zabko bunga dai yo atinko naku ndanko ku ɗayatku bii ku e' taɗi soka tilinku ku ey taɗi ka tilinku siko a kwala zai koike ko kola zai to sannan manumku koyo muhammadiya koyo boko dik ra'ayinku na ditko moɗi to ku ina rayuwatku an matsalabu andi ey moɗibu ku kola zai ɗenotku sosai amma ango a dishe bo zabbibu ai ko kola zaibu naruko zabbi rayuwatku ena zina sosai To sabokana moiki ɗenon go kanadi kisine ko ina, nako iko kanadinni andi are daltkubu biya sura gunibu sai biyayyo guni amma kudeno jangangan leko a fushi ki zabbi legoiya a fushi ki zabbi ai zaibu amma naku 'yanko kanadi barmi andi ey moɗibu balle na zabko bunga ko na yaressiya ke nagafikkommi saiko gafasi sara bolo nagafni sara bolo siko a gafakoi ko koi ka gafasi to a itikus uska sosai ku kola zai rayuwatku, rayuwtku ina zina to saboka'a nako meno ki riyammi karko ɗoyi moɗakobu du gama masoyinko yoto ku enhiratku, naku enko hiratku ku ɗenotku ku ina hiratku bar shikenan ku rabtu lafiya saiku